Ai gelgeliyarka wellan doliri, minga jilikaina dari aiga? Man mashan nane sukk ingir semag tafeka, <hesitation> taka jiliki, man asir jooroaka, tala gelgeliyar ki, inin karamidu tar longa dolir wellan aiga agbi, aiga hiili. <noise>